शैक्षनिक विषयों की एक बहुत लंबी सूची होत हेगी। जो विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर विभाजित होत हेगी। मोए तो कुछु पता हेन्गे जो मै बता री तू। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाएँ, कला और संस्कृति, तकनीकी और इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, विधि वाणिज्य, धार्मिक अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन। प्रबंधन, शिक्षा, समाज-कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इकोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान चिकित्सा, नर्सिंग, कंप्यूटर। विज्ञान, साहित्य, फिल्म अध्ययन, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, आदि जो पता हेन्गी।